أنا من الأشخاص اللي نحب، وإذا نحب نحب بصدق، على هذيك نحب ديما نعيش مع شريك حياتي، إنسان يحبني، إنسان يموت علي، وكيف كيف إنسان يموت علي؛ فلذلك إذا مات هو قبلي، ولا متت أنا- قبله- قبله يعني -مش- مش يغير شيء المهم تكون نيتنا صافية، المهم هو يحبني، وأنا نحبه <hesitation> هذيك أهم حاجات.